Ngule wonikia kia horombo ngalonia ho rombo ngasoma shule yao ya mroni yakrula ngashika mndo kamili ngafuma hangai ngaenda fanya biashara za madukani ngafuma we enda hotanga ngafi jenga mkwakwani ngafuma hungeenda tanga sikule bandarir ka tahama hemba mwakola sabi na nne ngawuia mbwa ka ngakolia pana lingwafo ngeenda mwanaza ngafanya fo kazi ngafuma fungasha haurombo ngaalika ngakwelia mfiri na wana walia tuma tulikia wariingiri sa kulia maisha haa tushandu waliendele.